Pues tzkuiktli tla tlacuidarohtok kema tikisa timotekipanowa ye tlacuidarotok itech kali, o si yaya yotlayowak tikochi pues ye tlachixtok, tlakahtok si amaka kalakis. Iwa pos miston nono kualtzi porque pus tlachipawa, amo tlakaki kimichih, iwa pues tla kuakualnextitok ich kali. Pues tzkuintli pues si mitzahwaskeh ika, techwalpantia por eso kuand ne nipixtok notzkui pero pos amo nikakawa, san nihkaltzahtok, nikakawa melahka sah kua moneki, o kua yanikochis o kua ya nio kana mandado nikakawa ich no patio, porque si amo tehahwakiwi, wan miston pues nohko san nikahwatok nio amo ma kisa porque si amo tecahwaki vecino, yokikualito icomida o ipajarito yokimomohtito.